Am ia san a ning lakman belal tok ur a wok a uhur liki ting lakman a ning sa a to nomol ur sa na wok liki ting lakman ningan taem di re kipas iau kon arnangan on to uhr liklik nun ep to deh liklik onep gapman sait a re ur nanagan to wod recoda ting on to wot liklik a nun dit na belal tok wok i tostos <noise> onep listing ap ningan taem a rere spent i ting sen an lakman on to ur liklik to lon barim pirat bolok pirat rat lakman ap to uhr liklik to inan a nuk ting lakman to wok uhr liklik ginom in to uhr liklik muri kai nanat mato an maman Ur ting lon to barim sai kawas lon buibui lon ma. Lum ting son lakman to barau kol aning mato re in an kagau mato re inan kasai kawas lon to lon iau kes an main e nana mato usrai kepas kiom kai nanat rak su kai nanat rop ep ur a naki arak su tarai dit el tur kiom toloi liman dit ap dit el wok ep baran na mit rak mit el uri ting onep kominity tik salo ep baran mit ning onep ap na bel mit sarai tok. Wakak in tok senis ninga san lakman mit monongon to uhr liklik numit a kes tong e kominiti ur main ep tarai tintin omet ningan to baren ting na bel dit nap ditel tol i met ma kai nanat metek met tur aslang dit kon ur i to wok na mit nuk pal i aru ningn salo ep baran na ning maia ep femili arak kol su, su ep famili mas akak kon ep kating an mur ap mit salo tarai lak mit ningan ting an tik ti tarai na dit an lik gau. Mit rak kol sur tok akak na ep tarai dit el nangan matol on neona kes rak sur ep wakak el an el pas tat matol ting onep lakman na ting mit keskes lik gaun. Tik salo ep baran mit bun ol lan ol re au mit laun mit laun bel tik ti baran mit ka- pan suri mit, itik ep baran sama na mit kapan suri mit, itik ep baran sama na mit kapan suri ep ngas na mit, kapan kol suri ap mit raksur ep arnangan el pastat matol onto Ep rak a numatoli wakak kol am a tar soi a isi karin ep mung suna i san el titih in i da ep usrai onep kirai kobot wakak kol.